Fomba ampiasan'ny faroratsy an'igny <hesitation> igny tragnon'ny <hesitation> halan'igny zany, tranonkalan'igny: <hesitation> atoriany; de misy koa ifandrihany biby zay hoe, <hesitation> mamandriky zany am'resaka hoe hany bibibiby madiniky regny de amin'ny alalan'igny koa azahoany hany, mamandriky an'iregny.